. Edu uwem emi anir nkudde kȋdem any ma eai eti umem. Nkemeke ndima idiǫk uwem sîak mmọdiornọ sidiok unem adavle owa aka idiok uivem ada uiuem aka nsǐbe, idwi wuem ada oini aka mkpa, iḏiọk wmem idakha baba eti mkpa ndune Nied idiisọk oma akan mrpa aidin ami nkemeke ndikud mmiowu ananide uto uwem emi anii nka nkanam, u di, keudimc mkpo, idiok uiuem emi nycin nkemeke ndikud mnioun anenide uto uwem emi anii nka nkanam, U di, keudimc mkpo, idiok uwem edi owa ndiyip iso, idiok uwem edi owa, idiok nmem edi owu ndisaha akpara, idiok uwem edi owu ndiwid owu, ndin anǹ nkemeke ndikud mnúito unum eke ama nka nkefeiene owu nnam, sika midakha nkpok iture kied ida isoe inn oto ke oro, ami nyema nctriam eti ietu.